Yó ndíxu kja jñíñi yó mbéjyo yó ñí'i k'o ná jó'o k'o dyès'e kja ná ch'ǘtüji mbárü, 'ä̀t'äji yé'e s'éñe para ñéts'e ná só'o

Má rá nuk'a ná kíjmi kjâ'a à jñíñi à rá kjâ'a rá b'ǚgü má jyó'o rá pótjü ò yá gá jó'o o yó kíjmi k'o b'ǚb'ü kja jñí'i